איינע פון די שטערקסטע חילוקים צווישן קעץ און הונט איז אז הונט זענען חיות וואס ווילן נאכגיין זייער מענטש וואס קאנטראלירט זיי. קעץ פאלגען נישט די זעלבע ווי הונט. קעץ זענען מער זעלבסט-שטענדיג. און ס'איז וויכטיג צו דאס געדענקען אייביג ווייל קעץ פאל- פאלגן ווייניגער ווי הונט.